குறுகிய தூரத்திற்கு அதிக வேகத்தில் ஓடுவதற்கு. மிகவும் பிரபலமான விலங்கு சிறுத்தை. அவற்றின் நம்பமுடியாத வேகம் இரையைப் பிடிப்பதில். குறிப்பிடத்தக்க நன்மையை அளிக்கிறது. இதனால் அவை விரைவாக முடுக்கி குறுகிய வெடிப்பில் தங்கள். இலக்குகளைத் துரத்த அனுமதிக்கிறது.